Este pues ohpa nopueblo ohka xaxakotl, ohka tulazno, atzotl, este owatl, este xinekuili, kualpewa tla xinekuili, mazanitas corientitas tehwan, lima, san inon. Este pus lima koni ika ika agua, guayaba nonokonih agua este, kaña pos ke ahorita pohche kitlaliliah, iwan san inon. Este pos kichiwa atole oma nocha kinotza este tisiwiyoh, no, iwa nekah non tliltik no welik, inon ome ke kachi ohka, kachi kinemakah.